Omundu ngomundu syangayiwunzira, wunasi ekyihughu kyinu siwangabyahu iwukayiwunzira abuli kyitsibu kyawu. Paka hakahika obuthuku iwukanza ngomundu aweriyihanuzyaku, iwukanza ngomundu oweriyibuliriryaku, leka ngathabugha indi, wamathunga ngolhuholho lwamakuwaku obo wamaferwa abokwiwe, wukabya siwanga yiwunzira kundi omwabuthuku obo, wuka wuliko nobuliye bunene abandu bakabawithe neryasa ibasakulirikya. Abandu bakabawithe eryasa ibasa kutsikisya. Neryu ekyu sindi lengekanaya indi omundu anganabyahu kyanganathokekana omundu eribyahu kwenene kwenene akayiwunzira obuli kyindu. Paka wukabya iwunawithe, iwukanahika ahawukanzira abandu. Sibuli saha indi wukayighunzira iwengomundu eyihi. Aliwe hanemu obuthuku iwabya wangana yiwunzira bethu sibuli buthuku bwosi